פי אלחקיקה נפדל נכון ע’יר מצטר ללנום מרה אח’רה, חית אלנום כיאכל לינא תקְרִיבַּאן אלתלת’ דיאל מן אלחיאה דיאלנא, ו האדאכ אלוקת לי ראדי נדוזו נעאסין, בזאף דיאל אלחואיג’ נקדר נדירהם, פ, נקדר נדור נخرج נקדר נח’דמא ח’דמא וחדח’רא לי תוופּרלי מדח’ול ג’דיד, האדאכ שי עלאש נ